<noise> Butey hari no ane ayma ci wokan boro ga ba a haɲyan wo da wokan boro si ba a haɲyawo. Ay ne too wofo hari wo iga day no ka ci iri hina kwayay hari kan boro ga haŋ. Amma yongo wano hari yonga wano ka aga ci nikan sinda a hina niga ne wate kulu kal ni du gora hari ka Haŋ kan nisinda a gabi. Amma wane wo kan ŋga ka ci iri hina kway hari dole iri ma kay a ga day don iŋga ka ci iri hari kan iri ga haŋ. Amma yonga wano kan ni sinda a gaabi manga ni manga yonga wano kan aga ci gora wano. Amma wane wo iga day kaci iri hari kan iri ga haŋ iri borey kan sinda hina, iri haro day no kan iri ga han. Amma di ne hali kwayay wo yoŋga wano dumo ba ine iŋga ka ci haŋkan boro ga haŋ asinda tali di boro gonda a wadin manti tali. Amma iri kan sinda a hina ni dii iri si du kane yoŋga wano iriga du yoŋga zama iri si da wadin gabi wati kulu. Amma wane wo kan kin da zaari iga no iri ga hina da iri ga jumay da iga no iri ga hay kulu da ni di Doola iri ma gabu a ga, iŋgan da day haro iri na gisa a folan. Amma nikan sinda hina nima ne nima kway ka hari kan gin taaban di sambu ka dan ni bina ra ni dii wadin gin dorandi amante, hari kul kan gin fundo taabandi ay wo ay siba a teyan. <noise>